Chinio iin ni nravii kuna'a yo'o a chinio na ha a a kutana ta ha a an kao chin'na na, na kona ha a an. no doctor ha acotuna iin. na nravii na kona iin suero ta kuna hi kuna nanená fuerza chi dava xhiki ta kina a kuna decaer ani xanra xakua yo ta ha a an. konia ha a an. koreona ha ha a an. toná no no tao na ha a an chikao ho o on. mano chinna ná, xana ku kutataná chí dabana ta akena sufrir na ko ni konremina a nuguan, ta ha a an. xanguan keo recomentar ná nakuchi koona tikuii na- na kona ha a an. tuna xá doctor yó tata na konatá na- na kuxhí kona ñá xana nruvana ta ho o on. modo dikan nguan ha a an. hó kugana decaer a ta ha davana tá naxa xá nra xakuana tá, kini akena sufrir de ha a an. nakana na ku dinina tá onrixa chí daba xhichi ta presion na nguan tá ochinina chí na xanraka xakuana tu ho o on. xajan kao na vaga na kuchi kon'na no doctor tadikan nguan modo nena tata kuchí koná ta ne inina tá nruvana.